Hu. ho o on. yá'a den, yá'a ichíi, ha a an yá'a huajillo, ho o on. ta ngu ho o on. especie jan tá ha a an. pues kuan ajo, kuan komino, kuan oregano, kuan ha a an. pimienta.